Lune, marte, miercole minko lixi, xivuixi, vierni, suvato, domingo ya yio kuu kifi ya nini yu'u kifi chii ta yachi ra sintee yuvasintu na kixi chininu ra nina tu'u ntavi xintaa tu'una kaa, xiniyana kiji kifi ntii ña'a ra takuntu vhichi ra koo kunta ini kuakua kantu vichi, naa vali ntee vichi ra xini vaakana yoo kavina tu'un ntavi, ni tu'un ntavi nina tu'un sa'a tikina yo'o ra tuu ra tatuu xia nisaka tu'untu kiina yo tu'un sa'ava tikina xiintu ra tu'un nana xitantu ya kixi chininu ra takuu vaa va tatu'un yuvasintu tu'un ntavi nina su vichi ra kokunta inikantu kixii yoo ya kunteentu kuva vichi <noise> ta tuu kuva saa kixa yaka, navali ntee vichi ra kavina, nina ya kavina yoo ya xinikana tu'un ntavi, xinikana kuxi ntavina, xiina kuxi ntavina nina ña'a sa'a kuxina ra ta kuntu naa, nana xitai kisi chininu ra nina ñia'a ntavi xixi nana xitantu, xixiñaka nina ñaa ntavi ña'a xia'a siniaka kasuaña ra vichi ra vaa keentu ñiaa xixintu tentu vichi ra xia yo'o ku iiña xinintu takanintu tu'u ntavi.